Obuhabuzi obunkuha munywaani wange owaarimu nayenda kewahura sente ze, nosobola kukwaata sente zaawe okuzitwaara mukitebe haroho ebitebe ebi ebikutwaahurra sente nokutwoohoza nibazaahurra kurungi rundi obu okuba oyine munywaani waawe owu okwesiga owahamutima nosobola kumuha sente zaawe akazikwaahurra nekindi nosobola kukwata sente zaawe okaziteeka ha simu yaawe, nikiba nikyetaaga otungeyo line eyi otakukira kukozesa niho oziteeke nikwe oreke kuguma nozirola kuziihaho